Yina teret we temmo, we temmoreu ma ƙam teretm mara ɗiya ni ti ƙu thing ƙari nwan ɗishiƙom ƙarishadu shiraƙommom ƙendi temmon illim, ƙema wanna ƙa teret ta temmani, ƙishi ni ɗiyanmu ƙamma ti picche tiƙu thing, mora teret ta ƙam minda shaɗko mida tinƙiƙon picche ta yiƙo pee, a ƙam teretm niyya ta shwari piche ƙa teret ar yu thing kisshimom, teret ma shwaruƙo njwaro ɓulƙu, njwaroo shoƙ-shoƙƙo teret ma shwaruƙo pidɗi yiƙo wala <hesitation> ƙe ma minjii fuɗi mu yu wala, ƙe ma minji ƙe sha ɓambiɗi la thing-thingni, teretma ƙero dicchi wem ƙera shattuui ii shaɗɗira ya ii ya shopa yindang shaɗɗiran ya wu ƙumaa, ƙen chadu ar shoiƙin fuduro ƙen fuduron ƙen scwaɗɗuron pirammo, ƙen scwaɗɗuropiɗi piɗi i nyi ƙaƙar weroi pee. ninya ma ri riru yanminna ƙo ta ti wa yamminaƙo wala. ƙe shanƙa an ƙuyamminammo ƙe ra tabu yamminammo wala, ƙera tapaa ni yaɓonƙo shinani.yamminaƙo ma thing ƙema scwarom, ƙera tapani shiƙƙo ndi yuweroi ɗou-ɗou ya shoƙho ndii yuweroi ƙuaɗɗau shiƙƙo ndii yuweroi ii ranƙha, naƙo ma weƙo thing ninya ma wanna mi ya ɓongii ta kpanani, peneg ƙema weƙo teretmmo ƙen scwanna, ƙen scwaron yamminammo ma ɓeɓɓilƙero ƙenwa ƙitu mandi ƙen wattu scwaana, ƙema ri scwaanapiɗi ndi wala thing ndi kpaɗɗero, ma ƙengon ilii ta diya tai yu thing shiƙƙo ma ta yu thing, yamminaƙo ta yu thing.